Ok, atah nungnung no sih pa ma boen a kavar, e pespa tam be eo tanguin no sih pa postakah, tanguin nopa vavuriah, vavuriah vahik noma gon a er, gon a mare mea iav, nah, nah vahik, ahik- ahik pet be eo lotu. Na vahik a nao, nao pa service station a kiu e eo to nungnung no sehseh, matopiano seh a service station. Taneo nen postakah, ma ka to nono rer ma, eo to pam piul akah nora oer. Pa teh service station ma meh tem eo to vava'us no sih a meh tokiu peo pa stoa, matopen- matoponem a stoa peh kear ambuh penom veh. Kikiu nomna, ova taurev eh, meh kear peo to vakakau naneo sih vosvos nonsi von pih to temenon sih o kua, kipa nes nonon sih pa ma taurev four kilok. <noise> en pa ot tem boneh ong- ong pa nine ge ten kilok pa boen. Keo pa lock, ma tem eo no sih lock up no sih Vatotobin ahik ama tah, to eh a moni ama mo'eh a moni, vatotobin a moni pa piul, moni pa petrol mea moni pa canteen kuruh. Eh vahik rah oer, menpo ko pa vanoh wapa vamet a masin, <noise> masin. Wamet ahik noma vatotobin ama- vatotobin ama tah komana stoa. Reh a cord ong manu pa iun masin, lock ma iun masin. Noma <noise> va peah ma tah. Pack ama tah komanama- komano bek, menpo pah lock a sto- stoa menpo pa te'eh man po a von eo to teteh non sih.